מ'זאגט אז אלעס וואס איז דא אויף די ערד, אויף די טרוקענע ערד, איז דא אין די ים. נישט די זעלבע זאך אבער ס'דא אין די ים. צום ביישפיל פערדן איז דא די ים פערד, אדער לייבן איז דא די ים לייב און אלע די מינע זאכן זענען- אס- זענען דא אין די ים.